مشروبي المفضل هو الشاي بلبن او القهوة باللبن ويستحسن الشاي بلبن، طريقة التحضير معلقة سكر واحده ثم معلقت شاي واحده ثم اضافه الميه السخنه ثم التقليب كويس جدا ثم تسخين اللبن بمقدار يعادل كمية الشاي ثم اضافة اللبن المسخن إلي الشاي في الكوبايه ثم التقليب جيدا ثم تحصل علي أفضل مشروب اطلاقا.